La campana produzi'l soníu quandu'l su cuerpi metálicu briva al sel harreau, i assín la movición desti s'envierti en ondas de soníu.